Wee mbele mwoosa ngerero au mtwe wete mnduwa welanavo weiftumia wembe kwa inkili yeusa au mkasi uliawo samtwe na mvwi kasinzia wembe ni welia ndefu ni ukasi ya wembe hata ivia nvekeu samario nveku usamakwa sangana wetumia wembe pia vilevile shau tete u ndwaichovya tutekenyu maisha ambaya ni kuta kucha hevitete kata kucha welitumia wembe pia kwajili ndhekeu